A bboorni a gintimbi ma, a bboorni gyooŋ wi ma húrin yaa, Haala nnúmnatiwi, a gingiti ga,. he a gwili ma ga, a bboorin mbii ga, a byooŋyooŋ ugadi gade a gihaŧ, a gihaŧin Haala ga. Unan húri yaa, winooni gitilinan be, ngi winooni ugitin fana Haala madana wi ñaana, winooni gitilina fana, Haala madana wi ñaana, wee tínga antimbi janga yooŋi ndaani a bboorin ffiti ga, a bboorin gilami ga, a bboorin winooni gina a dúniyaa wo, wi ma húri yaa ndi Haala na wit, mbii ho ugegi ngi sembid ma, ndu utuugnali mo, wi ntoona weetini haj, wi ma nan janga wéetina haji ma. Wéetinga, antimbi janga, unan mada byooŋ, unan mada uriibale, unan ma byooŋ wi ma Haala ma nwunna.